नार्वे के इतिहास बहुत पुराना हावय। नार्वे म लोगन के बस्ती नौ हजार ईसा पूर्व ले शुरू होए रिहिस। नार्वे के इतिहास ले जुड़े कतकोन बिसेस बात । कई जनजाति नॉर्वे म रहथे अउ वो एक दूसर के संग युद्ध म रहथे। नार्वे के लोगन बहुदेववादी धर्म म विश्वास करथे। ओडिन, थोर, हेल, अउ फ्रे जइसे देवी-देवता उंकर पूजा के केंद्र रिहिस।